noy mettele waɗirta sudu, ko anduden ni mettelle nyuci lati nmdi waɗa watir natoton, no di wadira majji woni, a tawai daga ittoji fuɗoni fae ettoje leydi.